اندونیزیا، چې د زرګونو ټاپوګانو هېواد دی، له پېړیو راهیسې د سوداګرۍ مهم مرکز و، چې مسلمان، هندوان، بودایي او اروپایي ځواکونه پرې اغېزمن شوي دي. له څو پېړیو هالنډي استعمار وروسته، اندونیزیا د نولس سوه او پنځه څلویښتم کال کې خپلواکي اعلان کړه.